طبعا اميل اكثر اروح مع شريكي رحلة مع شريكي تكون مليانة رومانسية وذكريات حلوة اقدر اشاركها لحظات مميزة بس الرحلة مع الاصدقاء بتكون ممتعة فيها ظحك ومغامرات لكن مع شريكي احس بالراحة واعيش لظات خاصة سوا احنا مع بعض غير الرحلة مع أصدقائي.